﻿Kua tëtäguaju singapur jeeva, mbaetɨ aikua ketɨva, erei jaesagua mopeti tëtaguasu <hesitation> asiatiko jaema jaereta jeko omomoeva, jare kiraiko jaereta oesauka kiraiko jekova, mbati aikua jare mbaetivi aikua kiraiko jaereta, jare mbaeunga trekoko jekuaeño jaereta omomoe, oeya supe iyipi retava, jare añerupi oesaukareta jare oikuauka reta yandeve